साल दो हजार अट्ठारहऊ बारेऊ सुचेनो समय, ग कई महत्वपूर्ण घटनाओंऊ रंग विकासऊ बारे सुचेतोक जो जू सालो हाचिद निज। जवा कुछ प्रमुख बातें जू आंग दिमागो बच। फ्रांसऊ फुटबॉल विश्व कप जीत दो हजार अट्ठारहऊ रूस आयोजित फुटबॉल विश्व कपऊ फ्रांस इस क्रोएशिया पंग हरयाया खिताब जीतेच। नॉर्थ कोरिया रंग अमेरिकाऊ बीच शिखर सम्मेलन दो हजार अट्ठारहऊ नॉर्थ कोरियाऊ नेता किम जोंग-उन रंग अमेरिकीऊ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पऊ बीचो सिंगापुरऊ इदएक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हाचिद।